R- raha zaho no <hesitation> raha zaho no mitety tany ka hoe trobo amy tanà nandehanako igny aho zao, gny voalaohany raha ataoko magnotany olo agnilako eo aho hoe: aia gny lalà hombako fa zaho handeha aroy, na miala an'izay koa aho mi-activer google de manenty GPS.